Imwi, ivi, itharu, inya, ithwanu, mtandatu, mfungate, mnane, kenda, ikumi. Ikumi na imwi, lkumi na ivi, ikumi na itharu, ikumi na inya, ikumi na ithwanu, ikumi na mfungate, ikumi na mnane, ikumi na kenda, makumi avi. Makumi avi na imwi, makumi avi na ivi, makumi araru- na makumi avi na itharu, makumi avi na in- na- ana, makumi avi na mfumathatano, makumi avi na mtandatu, makumi avi na thaba, ma- makumi avi na- na mfungate, makumi avi na mnane, makumi avi na kenda, makumi araru. Makumi araru na imwi, makumi araru na ivi, makumi aruru na itharu, makumi aruru na inya, makumi araru naa itano, makami aruru na mtandatu, makumi araru na thaba na mfungate, makumi araru na mnane, makumi araru na kenda, makumi araru makumi ana. Makumi ana na imwi, makumi ana na ivi, makumi ana na itharu, makumi ana na inya, makumi ni ana na ithwanu, makumi ana na mtandatu, makumni ana nam- m- mfungate, makumi ana na mnane, makumi ana na kenda, makumi atanu